כ'האב שוין א באוינטש מאל פראבירט צו מאכן צומאכן א נעיק-טיי, ניין איך ווייס נישט וואס איז דע ריכטיגער וועג, יעדער מאל וואס כ'האב פראבירט איז עס אויסגעקומען נישט גוט, <hesitation> איך גיי קיינמאהל נישט קיין נעיק-טיי'ס און די מענטשען ארום מיך... ס'ווענדט זיך וואו איך גיי וואו איך דריי מיך, אבער.. .ניין, איך ווייס נישט ווי אזוי מ'מאכט עס.